هذا سؤال شيق، أنا أميل للعلم والمعرفة، العلم نور، والعلماء هم قادة المستقبل، لو كنت عالم مشهور بتقدر تساعد في تطوير العالم، وتفيد البشرية بأبحاثك والكتشافاتك، تخيل إنك تكتشف علاج لمرض ما! أو تبتكر تكنولوجيا جديدة تغير حياتنا! العالم والفنان كلهم مبدعين ومهمين للمجتمع، لكن كل واحد فيهم له دوره، العالم يبني المستقبل، والفنان يضفي عليه الجمال والروح الاختيار يرجع لك.